Bu fekkee nag yow root nga ndox mi ba mu doy, nga fob ndox bi nga xam ne mun ngay doy, xam nga malaani jullit doo ko fóotee noonu te xoojuloo ko, danga koo xay. Soo tegee fële ndox bi nga xay ko, nga weñ ko ba mu set, nga def ko ci paan beneen paan, fekk fii paan la, fii paan la, fii paan, ndox bi ngay xay nga fob malaan bi nga dugal ko ci beneen paan bi nga xay ko, weñ ko, def ko ci paan bi ngaa njëkkee. Soo ko fóotee ba mu set nga génnee def ci beneen paan bi, mu fóot ko ba mu set nga génne def ko ci beneen paan bi nga leyandi, nga bulo, nga weer. Waa man bu doon man noonu laa koy fóotee, <hesitation> paan yi ñaari ñetti paan te bokkul ak ndox mi nga xa- da bokkul ak ndox bi nga koo njëkk a xoojee, waaw xam nga malaan am na yoo xam ne dafa am sobe, te sobe du mën a julli, waaw loolu la. Ñenental bi mooy bulo bi, nga bulo, nga weer, soo weeree nga jël kepp nga kepp ko, su wowee nga weeri, nga leem, teg fële, nga sangu ba mu set, bomp say dàll ba mu set nga jël sa malaan nga sol waaw.